إذا كنت مرشد سياحي ودي <hesitation> السياح على مدينتي المفضلة، راح أبدأ بالأماكن اللي تجمع بين التاريخ والجمال، أول شي راح أوديهم لقلعة البحرين اللي هي موقع تاريخي قديم ومهم، عشان يشوفون كيف كانت الحياة في البحرين من أيام حضار الدلمون ؟بعدين راح أروح معهم لسوق المنامة، لإن هالمكان مو قلب المدينة مليان حياة وألوان في جميع المنتجات المنتجات المحلية.